ileai buroama iwai aneweher bwu oma <hesitation> iwai amwehere buroma obuwu su iyim weehere iwai kam aji mehe buru oma agwerile iwey mha buuuru oma ayijie ne riwiri buroma <hesitation> ajije he riwuri bwoma azineyam awori iwai bu awari me we iwai zim we awari nye weiwai awiri zula bur ozi oweru eleke weru iwai bea wea wuri nhakwonume be weru iwai kam zinogwo hieli ba nriaria oweru elele wagwu iwai bewagwa awari bemremasi iheal bakpala iwai bqwerumasi iwai menha burome oji yabia beaji iwai kam ma rijiraho oge yabia ihwa bala nha azi akpa a gwuru nea osuram iwei bu nla azi ne kp akpala iwai agweru mekutata nha ayi ji mza gwerua meji ota nha oge yordu aypji iwu kam ni irji ruhuo osi yordu iwai kam zo bu lheal nepyaneii aka nu bada azi oweru iheal aye wa ovu zu osionunu. Iwai kam jor emeh-ayi azi eweh awar iwai kam zeh meh-ayi buru ele nazi na ariu-nrira ezeh edigabalia ayi wereh iwai kam ayi zeh ediyba ozi ma noh gweru iwai neh emeh osoro-ayah ogweru iwai mekwara nkah na oge ngodu oye gweru iwai kam gweru mekwa ta nheboroma maji iwai kam neh emeh ozeh buru oge yorou ngam oyeji nah dazii ali oneh ji iwai ok pomu oburu ngam mehji na akwa kwa na awio ele badu iwai iwene iwai nge ishi nhan gweru iwai kam mekwata nkari iwene iwai igeneru meshi otu nha nanzineh eyeh iwai otu obochi ngam izinirneh iwei nkerema ije ne eweh iwah obu awuri nyah zini jungbe-ebiyebi but si si iweigu iwai kam si emekwala nkari izeh weh awuri ni iwai.